Tabuk ni sal o chwng kwcharo ba ayangboya uwangboya khe tonggwui maya. Abono amtwui khe bo sai mano je chwng keboni bobai naiyawui tongwui maya. Tamo khe chwng kaisa manwui no naina thang khe bini debra yagra ukluk bwsakang nai ma naina. Aboni ulo se chwng aa manwui ni kaham hamya sai manai. Jemon maknwui borok rok walai khe chwng saboni cha saboni chaya ma naina. Abo naikhai se chwng sai manai je sabo walaina chengakha hinwui. Aboni bagwui chwng joto ni bobai no ma naina.